Ede wae edainga eada dagintani shongirka konkekumu, wala fanangoura ju nangi ga kumu, wala urtiga konjimou, wida aa ju jelliga karu, echaie aye in nouge dawika mano konraineka, man nouge man nougeka, hafade igatiro, in edi koni كل dibbeala in nougel kubiddo kir kokosa menji, mrkuatti kitameya, ghasie kir totamya, inin wida jelli tani, wida edian tani urrtana in bagnid tomu, in minin jella asika hikikan awalog jelli sh- jellinna, wida gon dibbeala edtanga ergeda tagnu, in ede we wida ghasie mashi kir hiso ghasien tren ergidageka, tagna tagna gon, fentean abaklog nafoso edtoe, in edainikon taka ergida tagnue owellakin, wida gon ede twali wida kandi narieka kagkeno, in gahsibe taka ergedagika dumeda kandiga gumur iskir tero, ir nasi? Imi ayga aag ergi? Wida edien tou weagoso ay edien ennile mel ay ika jags eka edain echieka edadagny das, wida gon khalasilli.